Gɔrɔɔrǝ lée kpii rɨ kpanɨwǝ wǝ́ ŋ́ no pwo sǝŋyǝ <hesitation> sǝŋyǝ ŋwɨ ŋkpɛ lée kpii rǝ kpanɨwǝ mɨ a- akɔtɔɛ le <laughs> le eyitǝyǝ rɛ yɨ lée kpii pɨ lóo pwo wǝ nɛ ŋ́ nee ci yɨla nyɩŋrǝ. Akɛɛrɔɔrɔɔpǝ pɨ ŋ kpɛŋ pɨ lée kpii rɨ kpanɨwǝ lǝ mǝrǝ fɨ kʊla mɨ ǝyǝ eni.